Ēfara inja éfafaas aan hanja akuryo mé, marok éni upurul bujoom, aw bébay émano wala barut nubéhéén yo, nanusaan naan ukanéyomé, éni éñohi yo bétéyul boon aan. Ēwato wato yara fucoho so naan étiŋé, nubajul barut babu wala émano yayu ubéhéén so miin sicoho, hanima néŋandéni baba aw néjool, yo bétéyul boon aw